Filipina pe kue tëtäguasupe jeta yaema jae reta oyapo arete oime ñanoi jokuae ati atikan jei supe retavae kuae reta jaeko omboete callisaya jei supe va reta jukurai yave arete pe oyapo desfile jare iyemboete reta guiraja reta corona de pluma jei supe reta bae jaeretavi jova omboyigua oyapovi festival jei supe retava jaeko jokuae linterna tuisaetevae pegua kue oyeapo jae ko san Fernando pe kuae oiko ivitu guasu isla jokope jae reta oyapo kuae <hesitation> dei navidad ou mbove jaeramiñovi iru festival morone kuae jaeko oyapo reta onbuete arakae omano bae san logino jeiva onbuete reta jaeramiñovi oyapo reta festival kusi pegua kuae yepe oyapo reta onbuete baera baalayan batanga jei supe reta jaema kurai yave jae rea jou kusi horno pegua ,kusi perato pe oñono oipota rupi ocosina ua pereta jukurai jae reta jeko, opetevae mbae reta arete rupi yae jae reta oyemonde jokuae jete <hesitation> traje tipico jei reta supevae pe